بصراحة أفضل الأطعمة المالحة أكثر. أحب النكهات اللي تكون مليانة توابل، أو فيها <hesitation> ملوحة خفيفة. مثل المجبوس، والفطاير، أو الشيبس. أحس أنها تشبع أكثر، وتعطي طعم غني. <hesitation> الحلو طبعا له وقته، خاصة بعد الأكل في الخروجات. بس لو أختار بين الإثنين، دايمًا أميل للمالح بصراحة.